Intenej aka'aj pollo inka'aj tz'aj ti'ij chayote etel ak', cebolla, k'uxu' ete achote tulakal ub'ensik, etonces tz'aj ti estufa utziki ub'aj junp'ee hora ya ma'lo'.